Keniapegua tembiureta opaeteiko ikavi jare jeengatu ñavae supe opaete plato yauvae jokope tanta ikavi tetara reta esa jaereta oiporu, mbae oñono itembiupe jokigue kaovireta sooreta jaeramiñovi ombopisekatu <hesitation> jembiureta yaesambueve jokope oimevi oi supaipiya jae oyeapo harina guivae ipe omona jaema jakureve jou